Wato ma asaliya yariya ˈwna ghǝtǝna itǝra na ma itǝra na ndwa kondzulǝ nji ma ˈwna na zha ka kǝgliya zi ka kǝgliya ra ya ghǝzi ama ma yariyangyi na gwutani ka fari konwdzulǝ nǝ ndwa ka kǝgliya ɗa ka fari ndwa ka kǝgliya nai ndwa konwdzulǝ ɗa wato tǝngyanǝ ri kha mbam mbanta glau pana ndza zǝ zha mi kǝkli nǝ konwdzula ka kǝklǝ na kǝdli nǝ ka kǝgliya ka khi